Në vendin tim, futbolli është padyshim sporti më i ndjekur. Ndeshjet e skuadrave Nazionali dhe internazionali tërheqin një audiencë të gjerë, si në bare ashtu edhe në shtëpi, specialmente gjatë kampionateve mondiali dhe evropiane. Edhe sporte të tjera si çiklizmi dhe tenisi janë shumë të njohura, sidomos gjatë ngjarjeve si Giro d’Italia dhe turneu i Wimbledonit.